په خپل رژیم کې د شکرې د کمولو ځينې اغیزمنې لارې چارې به دا وي چې کله چې غواړو موږ خوږه وخورو، نو د هغې په ځای موږ ترجیح ورکړو چې میوې څخه استفاده وکړو. همدرانګه چې کله غواړو کولا یا فانتا وڅکو چې هغوی هم په ډيره کچه خوږه لري، موږ د هغې په ځای کولای شو چې له اوبو یا شړومبو څخه استفاده وکړو. او کله هم چې غواړو چې خواږه تیار کړو نو ښه ده چې له طبیعي خوړو لکه خرما، انجیر او همدارنګه نورو میوو څخه استفاده وکړو.